हम टमाटर की सॉस फ़्रिज मां करीब सात सी दस दिन तक सुरक्षित रखी सकदा। अगर सॉस मां अजीब सी बास, रंग में बदलाव और फफूंद दीखे दे, त सॉस तें तुरंत फन फेंक देन नितर खराब सॉस खे की पेट मां गड़बड़ भी वे सकदी।